श्रीलंका के इतिहास बहुत पुराना हावय। एमा प्राचीन काल ले ही शाही सिंहल वंश के शासन रेहे हे। श्रीलंका ले जुड़े कतकोन तथ्य । श्रीलंका ल पहिली सीलोन के नाव ले जाने जाथे। बछर उन्नीस सौ बहत्तर म एखर नाव बदल के लंका कर दे गीस अउ उन्नीस सौ अठहत्तर म एमा 'श्री' जोड़के एला बदल के श्रीलंका कर दे गीस। लौह युग के शुरूआत के पुरातात्विक साक्ष्य श्रीलंका म मिले हावयं। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी म श्रीलंका म बौद्ध धर्म के आगमन होइस। यूरोपीय शक्ति मन ह सोलहवां सदी म श्रीलंका म अपन व्यापार स्थापित करे रिहीन।